Jara njai jara njai ɗainga iri losurar vwan ka sadi iri ka vwan sukudalan investigation ka iri nara kana ga sa inja wudirɗa tayimari ɗainya mig sa murta mwa lorusa gaskiya sai gasa, sai ga kwa, <noise> iri jada vwara nga. Are ga dai. Dayi kuma yau kasukun lokachinda gan kasukan a ui mwa ga kaya kamchi wa, dayi kaja kaya gala a vwannan kana vwanan taka muhimmanchi a rayuwa. A rayuwa jataka muhimimmanchi ajin, kaya kilchin tawayar kiyadar, iri iyan, mwwan, ngwaraman are shan kaya biyachin aladar kabor moto, kayar tara ka lobusar vwan da gan. Anyi dar tara <noise> amda kaidi moto jara kwa bua jara kwabua ɗa naga moto ka ra mwa accident, kai, ka moto ka saa, a’u ka sadi ta mota, mpi palma ta zuba a huɗa moto ndan wa iyan akwa, mwalan akwa ngwaraman akwa, durin saɗa ukwa, nara ka nunadan yayai alan akwa, ka agi. Dai nya kanda nuwalan, nan labara gan, amda kasa wai tata nau labara nara kata iya ɓadi labar gan kaya ngadi. amda sa nuwalan labarga hankalan ka sada dab! Dayi anja hankalan ka sada nuwalan, amdara ta sa nuwalan ma sai da kamdaara hadi vwar baban ka sa nuwalan anja aɗnja anja anja, sara ta fara taka ga, amma rayuwa gan sai kamar. diga anja sara ta faru hankalna ka sadi. Asinya ashukud, asinya ashukud kaya rasa mimi kaya ta mwa. Ta ɗai ta ɗai, ja kada tanbi. amda mwa adna alan, ja ago dayi kamara kaya ɓaɗi nda gan tambi ka sa sakalan, ja ui ja kalda mwala, kaida mwabu ra fes ja kalda mwala, kuma yandara ngwara ka ui yar taka so sosai, tayamaramuran aba mzi ki jajaba lagar shang so sara ta ago wa. Dayi ja ui laka ɗa naga, ja kalda mwalan, mwalan ka yau alan pal. Kuma soyayyara kaya ui yan kusa chimba nara ta kwacin abwahi nda gan ma, yanda ka mwalan a kula taka a, yandara ka mwalan ye ui habari sara ta fare taka jan kayaras, kaja kyantata alan, kaja mbanan iri nir, sara ta hau ni a nishaɗi nishaɗi iri sarata fwandan are ɗa naga, ja ɓada kamar taka ɗai ta ɗai, sal’nan a haɓaka ja ui ɗuran saɗa, ta har maker ɗainya, kasukun ye ka sa a jaga, a jag dayi ka sa mwa ɗai alhamdulilla ja sa mbanachin karai a bakira. Kuɗa anda tunani alan, kana sagan ɗai uyi gan ja da iya ui a loktu ɗai nyi gan waima ta tunani alan wa gaskiya, amma kamarra kaja ɓa sosai nda gan, makana irin kamar gan nda waka gaskiya amdo hang ta zanche ko kuma ta a halla kuɗa ja nara ta marda salla nara ka tambi ta kai ɗata alan. Iri kaya lukwa sa salaka ko kuma kayara njidai mwa sala nir shirka la kayara mirdi adi. Amma alhamdillillahi, kamarra kaya ɓa nda yan tambi mbanachinai har kaya ui sara kaja bara, ka mbanachinni. Dayi ka njai jara kada tambi, ka tambiya marda, dayi sara ka tambiyan jarabchinni takan ka hanya jaraban, kuma alhamdullallah. Nanaga ja kalaiba sulai ja njai, ja rayuwan taka a nja durin are, aka, a taktura kaja tukwa jada tara avira kaya ga dam aka ja tara, kaya sa, alhandulillah sai godiya.